Kan ligid nafsi gabbal wara yani musafir le khamsin sana wara, bahawil bisawwi fissinin del da asshaqalil bastafeed minnan ya giddam, masalan gira hil kutub, bagiri lai kutub al ma ligitan fil waqit, alwajib basawwihan sawwetan bagirihan walla basawwi lai ibada alla bastafeed min fi sinini albijan bilganni giddam kulli shai ana.